सही बात है यार मैं परेशान है कि जिंदगी में काई करना। और काई नहीं छे सो कमाईड़ा और काई सो खाना और। सबसे नहीं समस्या रहा छे हम बहुतरी फ़ोड़ाय कर रहे छे। नौकरी नहीं लग रहे छे लग जाये ते फिर अल देन सादीन। समश्या सादी जाये ते पूरेन समश्या हल सादीन नहीं ही। रहे हल नुकरी नहीं लग रहे ते जैते एक परसान नहीं वाले। बात छे यार बेरोजगारी ने जिंदगी झंड रहे एतनों भी जिंदगी। <hesitation> खराब नहीं रहनों चाहिए। <hesitation> बन्नो ने सपना देख रहे काई काई रो सपना देख रहे काई। पुर नहीं हो रहे छे परेशानी नो बात छे।